ווען מ'האט אנגעהויבן צו מאכן די קליינע טאש אויף דשינס האט מען עס געטון ווייל מ'זאל קענען דארט האלטן א זייגער וואס מ'פלעגט האלטן א טאשן זייגער אין די טאש, און אז ס'זאל נישט ווערן געגנבעט און ס'זאל זיך נישט צוברעכן איז עס געווען אין א קליינע טאש פונקט אזוי גרויס ווי די טאשן זייגער.